أنصحك بأن أنت تعمل روتين يومي للتنضيف يعني انت تنضف في وقت معين يعني مثلا بعد المغرب تختار بعد المغرب من كل يوم تنضف اوضتك ف هتخلق لنفسك روتين وتخلق لنفسك عادة وكمان ممكن <hesitation> تقلل الفوضى اللي انت بتعملها اصلا يعني انت لما بتيجي تستخدم حاجة بعد ما تخلص تشيلها علطول ممكن تستخدم كمان كراتين ممكن تستخدم صناديق تخزين فيها حاجتك عشان متبقاش الدنيا مكركبة يعني